:Eh :korn dhih eh 'wee', :bhala' :on 'dhu-a 'de :on 'bli 'gbu 'de or-: en di, :yee' en :mor :ne-a 'o :mor :on 'ble yuh+ <hesitation> 'de :on 'bli :on 'ti-a, :yee' yuh+ me-: en na 'zorn-dih en koa 'dheh+, 'dheh+ :dao' en kpa-a' me-: en-a' 'nynuu-a 'pehn ken, 'dheh+ :dao' en kpa-' me-: no en-' dii-deh, mor ti nyni 'o <hesitation> :mor se du 'ye on se 'aorn 'si, :yee' eh :mor 'dheh+ :dao eh kpa-' <hesitation> mo-: en-: 'nynuu: en-a' deh-a klehkpeh-' me-: en :kpa-dih :porluh-eih me-: en di. :yee' deh :eh :ne-a 'o :neheh' <hesitation> en na-a dholo-' <hesitation> eh-: 'dhu nyea-', nyea-a <hesitation> na-dih 'weh 'de :gwlor dholo-' :eh :korn dhih-eh 'wee' nyea-a 'de :kwiei:, :yee' :kwiei: en 'worn eh di-a'gabaa :me-: no :kwiei: <hesitation> en na-' dholo-' <hesitation> me-: nyea-a 'worn or di 'gabaa, eh-: :mor 'ye nyea :on pobo 'de or 'worn or se 'nyne 'worn :ne, or se 'nyne 'ble 'de or :ne-a 'o or ta, nyea, kwiei: me-: eh di, 'nyanu or di :neheh', deh :eh :korn-a dhih or di-a 'nyanu, eh-: 'dhu 'nyanu or :dhei' :yee' dej 'nyanu :dhie:-a 'i, 'de :on 'ye nyea 'ye :on 'ye-or 'nyanu dih :za, :mor or mu 'de 'nyanu klu-' :yee' or pehn-dih, or gbali: or kon+-a klehkpuh 'weh, :mor or gbali' :mor 'nyanu-a klehkpeh un kpa 'de :ye e' on 'ya kon+ 'ya, 'blo 'blo :yee' eh 'pehn-dih eh :meo' dih, :mea' :mea' :yee' eh kpa 'o 'nyanu :beh 'de weh, eh kpa 'o 'nyanu :beh 'da 'weh kpeen 'tene, or 'ye 'nyanu-a klehkpehn 'di. :yee' deh :eh ne-a 'o :neheh' :eh na-a dholo, eh-: dhu 'bibi 'i. Deh :korn-a dhih 'de 'an zlo-ih-a en 'ye 'dih zorn bli bibi-a ye-dih 'de 'zorn-'zorn mor :on taa an-a kpu' kpu' kpa, on taa :an buh+ 'sororn' kpa or :mor 'mor :on taa an buh+ nyieh-a kpa, :or :on yeh dih bibi ken <hesitation> :an mu ya gele: :on 'ye-eh 'dba s Eh :korn dihi-eh 'wee' eh 'ye-dih zorn, eh 'yli :ne :nyene, nyene, bibi' dholo-' 'de eh 'ye-dih, <hesitation> eh :mor eh 'ye-a dholo-' eh di :kwlaa'un:+, :yee' :kwlaa'un:+ :dao' en no dholo-', 'de en na-dih deh 'jen, :mor zorn zen an :an 'ye en-' :na 'gabaa, :mor :on 'ye :kwlaa'un 'ye zorn 'de on 'ye :na :yee' 'do :dha 'o 'de ne-' 'cheh, :yee' 'do :dha 'o <hesitation> 'kwla :dhiei' 'do mor 'do :kwlaa'mu-a na-dih. :yee' bibi' :an 'ye-a <hesitation> eh na dholo-', eh zorn-a :na-' <hesitation> eh :kma 'i, :yee' <hesitation> nimi on try <hesitation> 'on 'yubo-a 'do 'on bo :en na-a dholo-' :yee' me 'o.